<hesitation> mushiwanga no- bhulai sana khumanya emima cho mundu nimshiri khubukulana nomra munju <hesitation> shya kwanza shikhonyanga ni onyolanga mbu noshiri khubukula mundu khura munju mpaka omanyekho mbu ni mundu ofwana arye, omundu aina shina. Khulokhubera <hesitation> sonyala khutesha nomba khutekha noshamanya mundu wenyanga khutesha nomba khuteshera afwana arie tawe. Mpaka yefwe kama bawanga khubukule yo- mukhana oyo yarulanga mpaka obhekho nende mundu ibhalanga mbwe wanjira. Wanjira ni mundu omalanga noreba wabu mukhana you bhafwana bharie, sa khuboreranga mbu abwa mukhana oyo bhafwana bhari ni- bhari balosi bakhuborera <hesitation> wekhupire ao ritala erio mpaka ririmo bhalosi. Nibari bhandu bhatira itini sana, khandi alakhuborera ritala rionyorere eryo bandu abho bhatira itini sana, ni abandu bhalai kabisa. So lano omuhimu sana byo mundu o- okhwenya khukula- khumanya noshiri khutesha ni faida sana. Omukhana nemba omusiani <noise> oba wenya khuteshia nomba mukhana yenya khutekha <noise> khulokhubera khurakhisirishire makhuwa manji sana notukha nonyola mbu no- omundu yimwenya khwanja simenyo, nonyola mbu omarire khumu- elewa nomba yesi amarire <noise> khukhu- elewa amarire khukhu- elewa. Lakini nimutukha mbu noshiri khuchungusia- kho mbu <noise> kafwananga karie nonyola mbu nebitinyu sana. So byenyanga ni muhimu sana kenyanga omanyakho mbu mundu yindenyanga khuteshia nomba khuteshera, uno no- omundu afwana arie. So lano ochungusinja <hesitation> ebhima emyie- nendo chiche, noringa mbu lano afwana arie. Nari we- mima milayi nobola ao lano ofaure, nari ne- emima mipumbafu ni bakhuborera mbu ao shyalo mpaka shilakhu- fulamira. Esya lano kenyanga obe nori nende wanjira onyala khukhonya khumakhuwa ako kosi. Khulokhuba ewe mwene nochaka sonyala ta! Naye emima cho- wenya khutekha wenya khutesha nomba yu- wenya khuteshera, emima somanyanga enyanga ndala ta! Mpaka lano enyanga indi mbhe mwakhanja shimenyo. <noise>